Ama ta̱ lu tlo a ka̱ yeni wo <hesitation> ma̱lla̱n go ase go ta̱ lak da̱m a ɗe nini ta̱ da̱mi yek ta̱ zi ang ten ga̱z ga̱ɓa a a yek ta̱ da̱mi ba̱ ka yis ili so to go ki mago ka kum ta̱mti so lu na tloti <hesitation> ta̱k yen ko wokko ten cit cina na̱ pa̱lti ilgwe ɗe ta̱ lam pa̱lti wu ilgwe ka̱ lam pa̱lti go ta̱k yeni wo pa̱lti a tamik bi iˈe a ko wokko ma wu ta kum ta̱mti ga̱ ili to ama kum ɗe hal ma̱ ni ɗe ka̱ da̱mti ga̱ na̱n ga̱ dii atl ge, yek we a a nilla̱n go ma̱lla̱n nit ɗa̱ so ma̱lla̱n ga̱ tek gu nit ɗa̱ so ma̱lla̱ tek gu nit ɗa so, to dole a da̱m ɗe damuwa a da̱m ɗe ilgwe ɗe pa wo mbala̱n a kum ta̱mti sowu ki mago ka kume ko da ta̱k mwe na̱k yeke ko me nalti gwasi ilgwe nik ɗa̱ wu ka kume ki mago po ta̱mik ɗa̱ so ki mago nati gwas po damak so ama ta̱k yen ko wokko ten pa̱lti ilgwe ta̱ lami wugo, to ki mago ka pa̱l ilgwe ka lami wu, a sannan go hwol tuk gwa a njika̱n wato go ka kum hwol tuki iˈe suk mbala̱n jwe ɗe pa ka̱ ni suk si wu to mus ilgwe ma pa̱li go ka̱ da̱mti ga̱na̱n ga̱ mbala̱n ta̱n ɓo rika kopti asa̱n ga̱ yiikeni ta̱n ɓo yeni kume ma̱li ni ka̱ woni ilgwe ɗe pa wo <hesitation> ta̱ kum ta̱mti ga̱ da̱mtisi ase sowu gemti yek mbik ye ma̱lge ase go yekke ɗe ba yenki na̱k ga̱ wul wu sowu, ta hwiki kume lugwe ɗe pa wo ka zit ang wu ɗa̱ wu a pa ka̱ zit a pa ka̱ li tare aka̱ zigaa yauwa aka̱ kum ta̱mti ti ma wu a ta̱ kum ta̱mti ata̱ palte lubii ɗat ka, kaman kota̱ ilga̱ nguki ka̱ nit ɗa̱ so yek ka̱ zit ang ta̱ mbi wugo ta kum ta̱mti ié sanan go yek ɗe. Ma̱jwe ɗe pa wo nak ang lisi kaali nak wul ang nisi ɗa, da ta̱s nak zi gwel ka̱ iljwis, ama gwisi ka̱ kaɗe so ko da ba̱ ilgon nik ɗa̱ so ilgwe ka hwi ma̱llu ga̱ nda̱lla̱ti go yek ɗe ilgwe mbun mani wu hm ase go a yenki go ka̱ zak cina gwel gwa na̱k kangwe a yiski wu so, yek mbik ye to, dlo mbadli, ti da̱mti ga̱ se wo nuka̱nni ti mago ta kum ta̱mti ga̱ ilgwe ka̱ hwit wu, ama kum ɗe ka̱ zit gwel kawe yek ka̱ zakti wu ti mago ta̱ po yis ilgwe ta pa̱li wuso hal a ta̱ lak tel gaa gwas ka̱ ilgwe ɗe pa wo ba̱ ta̱m sowu ɗe ba̱ ta̱m sowu. ama ta̱n kum ta̱mti ta kum ta̱mti ga̱ kangwe ɗe paw wo lu na la̱t go yek ɗe ta yeni wo kowokko ta̱ tliny ten ilgwe ɗe ta̱ zi cina ɗe ta pa̱li wu. kume nu bi dli go to kowokko na kumti ta̱mti to ta̱ nya zini ang.